Ashiwyi n ba mima tashiwye na nzoi nmi beyi ma gyi nmami toshiwye na ntomato ma zhi ma gyi nmami mato ashewyi na nzofi magyi nnabayi maggi mawo dagbma nnabayi mamaibeyi nmi mibeyi mafi nbogyi powayi mafi nmi boyan gbayi mafi n sakpagyi yi nmaji yi mafi magbma je magyi ma zhn kwo lonu mikpe lo she azhn wu ayagyi yi kwonu kwa zhn yagyi oza gyi ashewyi miban madukwo zhe she mi du kwo zhe mibami ma za anfuyi malu agyi chei mibami ma bwa awye sara mafi kwo apyesebu kwo ana kwobu kwo anabu Kwo ayan faya bu nbami mafi ma zhn nbami mashi afa malu kwei ama kwa ama toto ma bwa malu mafi magyi miba mi a ashiyin ma bwa ashi mahi madu shewyi zhe magyi che shewyi nadu kwo yi adu kwo na shewyenu shewyi adukwo shewye nu adukwo she agyi afi kwayi ho a mi ha zo yagba yakwoi gyipow hafi bodo nayi hobami ha za abmayi afi nayi nabayi ha gbu kwaje agyi chei ha dukwo omi nmami nmami madu magyi ayi kwo zo bami bado oya yinkwo yi che kwu fiyi ma zhi yagy nnabayi yagyi ya zhi shewye zhe nayi na nufu yi kwa ashi yin kwo ya gbani, kwanafai kwo ngifowai yafi kwofa.